Saya selalunya pergi membuat sedikit masa untuk diri sendiri dengan mendengar lagu, membaca ataupun menonton TV siri yang saya gemari.

Ubat tradisional yang wujud dalam budaya kami adalah ubat seperti minyak gamat, ubat Tiger Balm yang boleh menyembuhkan lebam.

Pekerjaan yang saya ingin memiliki adalah menjadi seseorang penyanyi kerana saya memang suka menyanyi sejak dari kecik lagi dan itu impian saya.

Saya rasa khidmat itu adalah baik sekali kerana ia senang untuk digunakan dan tak perlu pergi ke bank terus.